<hesitation> Misy karazany zany e, misy ray tanteradrano da misy sy tantera-drano, gne mahavy an'io da sotry, ho ane tera-drano moa zany indrindra ohatry mihazakazaky anao mba mandala gn'asembohanao, fa ho ane sy tera-drano koa zasa hiarovagna amign'erikandro gny raha avy zashe gny erikandro, ign'isikinao da maigny tsara.